Eware no mare re evao ebone mi no ere were oma ere <hesitation> ma re gbo eshesha mi ma te bi ti gbe eshesha na ma te ro ame ro the no ma te ro ame ro the no mare gwo oje horo no mare gwa fiye mare kia ma je kia no ma re erete ro izomi na ro the mare mare ro ibiedi ro the ibiedi na je ti ye no ma re wa ibiedi na ma je wa ibiedi na no ma ve fina ho evao era mare lo iziwo kuho a eva mare fi arobosa fia eva mare fi eware memerw mi fia ugwe fia mare mu eye evao era na eve ti mu eye eve eve era na ere ma ro the ebe mi na ere maro the ebe mi na oke kpobi ma je ti the ebe mi na no mare muho eloyo abo ro ye na Mai awho bo ne mi na mai awho obo isoko mina mare like ole mare tho ole mare wo ole fio era ma te kpo ole ma no oje gwono mare gbe ebe ye oje gwo no ma re rue ma je voe mare ka ye ma re reye ro the mare fi ugwe ye oje ti ye no mare ro duo awho jo rie no a re rie aneghe ore egu na wo no ole na ma wo ore bou bu vo obone mina ma wo ubi ere mare mare du iziowo no mare du okpun tie ko maro re ubi ere hayo ha ole ore no ore flo mu omai oma ma ta kuo ofibo fio omo the mare to emeri fiye mare vo ro ole hayo ha ubi ere esie mabi abe mi na na mare re ye ro the ma be iziwo no ma re the na majo obo ne wo oghere ore boubu ma wo ele ma wo ubi ere ma wo eshesha no mare gbe na ma wo oke kero ore ma jo obo ne mi na re ma re tho ore oro ahwo iyibo na re ore were oma mare ria owere kpobi no are jo obone na re ma aro kpa wo kpe nu ma leri ru ma leri re evo obone mi ni owe re the ri no oro kieho omiai oma ma ro ria so oye ho ore mi hi ma re ro they oke kpobi mate gwolo re mare the ore kpobi mare theye mare rie kere ofi oboho ugboma mi na ma re the iziowo ibiedi <hesitation> mare the iziwo ogwo mare the iziwo efea mare the iziwo ovovo <hesitation> mare the iziwo e e ena oware no mare the no mare re evao obo egwo mai one <hesitation> a je lu iziwo oto mare oku iziwo mi de mai awi isoko no ore were ahwo isoko na mare the iziwo mare du iziwo oto no mare ro lo no mate rue no ifi oboho ko mai evao omamo na obo na ore iyibo kie ze obone mi na ore iyibo na be gwa eya fiho awho oma na keme oke obo isoko ma je the ebe obo isoko mi na ebo oke no who je the na ma jo eva ye rue oma mo oware na are jo era ye ruo oma mo ma je mai ne he Evao obo ewo ame ibo mare da ma te kpo ewo ame iboare da ma je rue eya ene he reko obo nana okere ore okere ore sasaote kie ze ono onana ene onana ene mare the no mare re so i te be lelie awhi jo mo tu tu be lelie ahwo wu no be lelie ahwo lu kere oda jo <hesitation> reko oke no maje re eware mi na eme eware mi isoko tho i iziwo oto mi na ro lo maje the iziwo ogwo rolo maje the iziwo ibiedi ro lo uye naga te ene eavao okeye na ha evo obo nana ma te gwolo si iziwo mi na re mia oto oto an no ma te bi gbe eshesha mi na ma wo egu mare du egu mare ki ugu mare gbe ebe fia me je gbe ebe fia no eje gwo no ma re via ze mare kpea mare fia ho ame evao oware woho ede esa o ede ene yo ivu na yo igbo no ije gbo no ma re kua ti oware ere ti su ame ka evao ete eje su ame ka no

So ko ere eware na kpobi te ri je ro fiho eware na kpobi ri ziezi ko omai evao ero no ma be re na iziwo ibiedi na iziwo ibiedi na iziwo ovovo iziwo nire su iziwo efra no mare fra na mosthy iziwo ibiedi na mare la gaga evao obone mi keme iwo ma to omai iziwo oto ro ke omai omo ho iziwo no re the ti woma ziezi ro ke omai iziwo oto ro ke omai ono ma be ri re ole ro re ibi ere ibi ere na okere eware boubu no ene ko omai ajo wa be ko mai oma oga ko mai uzunzo ho mai oma <noise>